Gny hany aloha zany tsy davy da ajabaky agnaty charbon fa gny fanaovan'anazy ah maka vy madio tegna atao karazana grille io ambony eo. De igny diovy asia menaky kely amy regny. De gny sakafo igny aby koa gny atao amy na vy brochette na apetraka amina vy tsotra avao na tsy apetaky amy vy fa apetaky direct aminigny. De ah atao mevameva atao lavitsy gny charbon na atao lavitsy gn'afo igny izy boka ambany ao da zay gny fomba fagnatonoana anazy mba ho sakafo ara-pahasalamana soa.